شوف يا عزيزي كونك <hesitation> تبي تكتب رسالة شكر لطيفة <hesitation> أولًا لازم تحضر، -وت- وتستخدم تحية مناسبة، <hesitation> تحية تكون ودية مثل: يا عزيزي ،أو مرحبا تعبر عن الشكر بشكل واضح ، اتضيف التفاصيل ، المواقف، تقدم تعبيرات إضافية تختتم الرسالة، وتستخدم -تع-توقيع مناسب.